हमे अइसे नौकरी पसंद हय। जाय मा बहुत सारे सफर करणे को मिलत हय। काहे के बहुत सारे सफर ते हमार ऊपर मानसिक दबाव कम होइ जात हय। और कार्य प्रणाली में कार्य क्षमता बढ़ जात हय। यइ की मुकाबला एक जगह पर बैठ कर काम करण ते हमार मानसिक तनाव परत हय। और हमार कार्यवाही का और कार्य क्षमता भी घटत हय। तो हमे एक जगह पर बैठकर काम करने से अच्छा सफर करने में पसंद हय।